पुर्तगाल को इतिहास एक छोटे लेकिन शक्तिशाली समुद्री राष्ट्र की कहानी है। जिन्हें विश्व अन्वेषण के युग में अग्रणी भूमिका निभाई। जो बदेश यूरोप के सबसे पुराने राज्यों में से एक है। और जो एओनी समुद्री यात्रा साम्राज्य निर्माण और सांस्कृतिक विकास के लिए जानो जात है। प्राचीन काल में पुर्तगाल को क्षेत्र एबेरियन जनजातियाँ द्वारा बसाओ गयो हतो। दुई सौ अठारह ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने जा क्षेत्र पे अधिकार कर लाओ। और एको लुसितानिया प्रांत को हिस्सा बनाए। रोमन काल में यहाँ पे सड़ाकाए सहर और कृषि को विकास भाओ। पाँचवी शताब्दी में रोमन साम्राज्य को पतन हुई गाओ। और जा क्षेत्र पे बीजिघोस्ट को अधीन हुई गाओ। आठवी शताब्दी में मुस्लिम मूर सेनाओं ने एबेरियन प्रायद्वीप पे कब्जा कर लाओ। बारहवी शताब्दी में अल्फानजो फेंड्रिक्स ने मूरन से लड़ाई लड़ी। और ग्यारह सौ उनतालिस में खुद पुर्तगाल के राजा बानी गए। ग्यारह सौ तेतालिस में कास्टाइल की संधि के बाद पुर्तगाल एक स्वतंत्र राज्य बनी गाओ।